El çarigüeyu, es conocíu dela su albeliá de hazel-si el muertu quandu se ve amenazau. La estrategia esta la mientan "tanatosis" o "muerti simulá", i consesti en que l'animal se quea quietu i tiesu, cona boca abierta i la lengua por huera, pa dal la sensación de qu'está muertu. Estu puei protegel al çarigüeyu delos predaoris, que no sonin de atacal los animalis muertus.